<hesitation> wakapyin re mna kyema yi wamadon a abua chu chu chu ka’a bua mbu mikyin, be atsu ba yi hwe atsu ba na mbyabe pa be nde ʒo ta hun ba atsu baa na tsa be abu wa chī ʒo nyo ba, be na tsa bu be ibe choa abua ma chia bua nde hwe i yi tsui ba beu ʒin bende ba, ayoa be mbam mhwe hari mbi na mbya abua a wapan na tsa ciashiya m mbu mikyim sosa na jijiye ba m we ʒi ibe tsu baadati, a <hesitation> chia tsu ba e wapan chii bube chiken, ko ibe a yiwaa i tan fa u ma weʒo yoa a ʒhī wapan be madan be ba a chī kwan dʒun’a bema nya be tsa abua gba gba, waa ʒhin wapacin gba ajoa ria belgbe a yii kindea achu-chua be rai chu uma mbya be na vya saani a vya vyaa huan ra vham wannī ayodʒuan m na dan wu mma hya chim i be tsuu ha ba mdii tsonni wa chi ha dum atsua ha atsua. Na tsa bu wasansan, atsua vyavya atsua kwende paa na chun ayoaabe u ma mbya a wapan na gba bu iyo ko bea wapan mana jojo ina vyu dan u chi bearīa huan abaafu ma na dan we ebu be ma be kan be wapan aria ma abacho ndì dan i ra we ko a <hesitation> anwubyin a a anwu don ma mbunni anwubyin ma mbunni kui kan kaa adun ba, to atsu baati suu na be ma mbya bua ha na vyabeari ama be yiɓe kindea be tsa be kan abuaba jiara mna mbu mikyin sose, na waa wanadon man bi mka bye atsu bu wapan atsu baa cji hua atsu haa na chonbe waromyi ba atsu baa na tsa bu ibe choa atsu bana chon ra be mbya wa yaya i pyin di be be na gbe dibe bī byendʒun be tsa bu waa ba yinu ra atswen be ku dodon aʒin tsu be ku do a <hesitation> abe wari ma be dohdon afintswen gba u na be fe be chua ra mgode yi chidon kati <hesitation> abua mbya wapan na tsa wana vyam wana mbu mikyim m nai chu chu chu ayiria baani, ibe a chu mna mbya na chu chu chu na vya m wanni. Ayoa ima ba abudʒua be na be na bena abi, uhaa beh kwanchin be ma kwan chin wa dan a <hesitation> e bebeba a wagan beo a korofa gabadea ikwa i uka ko beh tsa a yuti deh uri mbya wapan a baa dʒu dege baani kwaorofa kindom uri mbya degeh uri na fo be a baa i i i i i tswen tswi tswi tswi tswi baa na tswen waha bena bi ijia be chi a mbamba bu wapan, toh ama ayoa a kyon bi na kyun kyuan abaato kasiu yaa yana gomwe uma yaa i kanu be na ba bedʒun dan yakasin a wapan munai i byeahuan dan na, toh ayoa bei bia abaati aken tsa ken a abaati sheya ba joken ya abaati akenjibe abaati beya kan atsu dʒunken ya kan aba gomwe ko be ya kan e buʒun ken tanma a yakua mbyayom ku ba nwuadʒun a nwua waka pyīn la unba, toh anwui chorea u don uyai ne vin sho. U ya ne vensho itswen a <hesitation> kaduna, ayoa uya ne vensho nene nenea uya bia riba toh ayi baahuan ko ku ya buhu re nyakan a-aba gomwe re, apa dʒun yiariba ayuwa a <hesitation> abua tsa atsu naji hun, ama ayoa abaati abahuan aye yii baa ya kan aba gomwearia bel yinu dan ah atsua mdʒube wapan bi i ma ba yii a kocho ra day waa ina tsa bu wapan uri mbya be kwantswi tswi tswi tswi ibe tsu ba ya kata bel kwan ya abe igala re, a <hesitation> a nupe hoa kata uri mbya bea behbi ba aba na a, igbira kata apajukun ba aha be korofa kingdom a wranu be chri a beʒhin sai baan ape, toh kata pajukun baa hua a baa na under koro rofa king dom toha <hesitation> a bena jojia bena abaati be na jojo be ma yaa be yo najojo uma mbya joari i vyau wanne, toh ko da shikye yoi kata na ngaa bei abudʒun jijia ido na ngaa bei abudʒun jijia ido ibe atsu u a kwararfa. I ka do ibe a under abua be na baura atsu kwararfa so abusa tsatsau na bi byendʒun kodash, ikye i chii byendʒun na gaba dea waa iyinu dan i i <hesitation> tsa abu waa iyìnu dan atsui kudo ba ama abua gafan ra ayiwa m hyan dan hyania akeh ba bu baatire dʒu dʒjou yi í í gabon i, ama a gafanfan ria taa dan i ga fan waa be be tsua ri ba i chitii a amban ma ria hun, toh ibe chitiri mba-mba ria hun toh ibe chitiri mba-mba ria ham abua tsa tsaì na bi bendʒun ina haba yii waaihyan dan cat ural day ra be nai bi be naw tsaʒai yo i ka na mbya yayaipyin kato a bu dʒuan ka vyam sose na ki be tsu wapan a <hesitation> ekwe budʒu na i na bau rda a <hesitation> ajodʒuan be na jo be na bau dan nya dodo ajoa na huan ajoa bena jojo wadʒun baī nde abei so abaaria huan chidʒu akhi akhi iɓa nyadodo iba kpitan akhtri baa ibe wapan, toh akhi baa huan re na dʒu-be aʒuta ba se nyunua be ma so dan beidʒu ina ina kyunkyun hun. nya dodoa be na jora, akhi kaan yi waan dan be ma jojoira bel pwadʒu bda pwadʒ ura bei so nyunua bel pwadʒu a nyua be ma pwadʒu ra uri mbya be ibe abuu a <hesitation> abuken be toh abua be we huan bel betsike n ʒo be kata uyiuko kani ba akhi uyi kho nuu ui mbyau khi, toh ayal jojoa huan wadʒun bei so a <hesitation> abe, ande be kovun we chian, toh be ko so be huan bel ko vun une ba a chu baa kwakyi kwa kyi na achua kwakyia na vobe huan bel tsena tsena wadʒun beʒan paa tswan au paa ma ya nde ka abea huan hari uma she pwadʒu beahuan, toh unga diu ben a a be bekai uyun vyun kwaun ama uma ndekak ba be ma dau bu da da hari be ma daubel ibea riabuan ukaa hun achu bauna dʒun fa chira ajoa hwam be maha jona u ma mbyin a a i uka iba byedʒu i be na bau dan ndo nyadodo, toh kawende ibè sun ko ajiu akwe yoa be naso waa k nyunua be na so waa be na ʒojo jojoa uma ya buariahun na sa an wanni na vya saanni ji yeba kata abubaa abu wapan a wadʒun kuma kaa kpatan bena baura kpan tanabua dʒu huan. Hm a urimbya abyen re ayearire idia betsik en ken badin uyiu ko yeari ba chimana au ma una dʒu kata kata bu ba huan na ta amma wana dam a wapan, a pajukun ba na tsa bu tso atsu apujukun ba na tsa butswen sose na jian ra uma mbya bua bwen nayi atsuari na do don ayodʒun keya na ho a baa nyanyo, ma bi bei dʒu bea nana bei ho a den dearia huan ande yana tswa na we ibe abu fintswe be na mbya ayoa be ma tsua ma we be bu fisntswen na mbya toh, abul na san yi baati na vyabe dab be kabil be tsu wapan ari, toh chiyana abua ria huan na yii atsuu wapan na dodon kati iba fovya amma mna chunji buari waba saanwonni numaa mbunikyin sose na waa a chidon mam hwa fin wapan kuma i ka chiba yi hwe uma mbya ako bu mpuro.